कंप्यूटर प्रिंटर से जउन प्रिंट करावे के होला ओके कंप्यूटर में माउस की सहायता से चुन लिहल जाला। ओकरे बाद प्रिंटर में उपर की ओर से पन्ना धर दीहल जाला। प्रिंटर के अंदर एक अइसन मशीन होला जउन बायें से दायें होकर जउन चीज टाइप कइल रहेला ओके पेपर पे प्रिंट कई देला। ओह मशीन में समय समय पे स्याही भरे के जरूरत पड़ेला। जब पूरा टाइप कइल दस्तावेज पेपर पे प्रिंट हो जाला तब उ प्रिंटर के नीचे के ओर से बाहरे आ जाला। प्रिंटर से रंगीन और काला सफेद दुनो प्रकार के दस्तावेज प्रिंट कइल जा सकेला।